Nne rice ama anekalei in inomuine, rice arukegu ropa tontoguee kuraugui nn iko aike rice arukepio nagai ee aike <hesitation> okee kui omi tuu omi saucepan omi rogo gakiro temo oguai orusiro, rice upiroo tuu meruoi piroo eguu, oguai gere koguotopegui, kuguotopiro on otukeigui touno isigou peguui egu isigou egu nai ugupugai, egu arukiroo ropa tuu kagagoi pugu egu ropa takagefui, oguai oo rogegai. Ogu aioo rogiroo nagai porukegu nno mam mama kugu egu ngesiroo egu nagai ee meet porukoipin oi pegui egu ee rice nne rice ama oipalei in ino muguine ee. Egu ropa ee loikene noke apagui ee roots rice touno merage roofs rice arukagu touno ama nokopumoi, ikoo skel rice apagui meraga skel rice arukagu ama amanoko paguine. Egu ikou loikene ama nokoo ee store uogoo rice toi ee skel rice ama pupumpagu nkei. Skel rice oito roots rice paigoma price noikei, entano ee skel rice oito roots rice nagai nkegui noga noke toi seven kinai toi nkei oo, seven fifty toea egu ropa apagui paigoma difference iko skel rice anekagu ama noko renreguine. Egu ikoo roots rice touno, egu ropa nne nkoma gere family iko oke ama oipalei in lomung roots rice, iko skel rice toino apogigui iko ama ituasi egu ikou ropa toi tee. Roots rice ama puppumpogim store ogo. Iko amo ikonko skel rice paigoma price noikei. <hesitation> Egu iko arukegu ogo lou nomoto kalaugui lounomoto tuu meruoipegui touno ikoo skel rice, <hesitation> tuu kuago etoipino iko roots rice tuu ama nokoo etoipegui, ropa loikene nokege alagui ikoo skel rice toi tutu ekenaa etoi pei, egu ropa rege anekosi. Lai ropa louromoto mem-mem ruo kai. Touno noke tuu ekenaa etoi pomo, nagai noke tuu ekenua etoi pokui tee turugue loi lommotoo <hesitation> mem meruokuine. Ikoo noke kenee apagui ikoo skel pei lai tuu kuago etoipega toi kogi gupakui ropa nege nkonkokaineu apokui iko touno sintoo <hesitation> egu loikene nokege apagui iko rice. Rice ropa noike mim, egu ropa rice touno noikei mim, noke brown rice, roots rice, egu noke. Skel rice, tee turuge paigoma taste turuge mugomoto teumooi, aru kale rogu tee louromoto an, arukagui. Egu ropa tee mugumoto oipasi sinto tee pagai sinto nko-nko kui. Iko aike tee sinto egu tee maumani, maigim rice tee turuge maumani oipasi, loikene noke tee rice tee nokee muoupa ama favourite etagui. Ikoo rice tee paigami min rolokosi, ikoo tee loikene noke tee ikoo paigami min gere ralekosi. Tee noikeino roots rice, skel rice, brown rice tee noikeno ama favourite etagui nokekene toi apai ikoo oipini touno tanumoi ikoo rice-rice toi apai ikoo brown rice roots rice skel rice iko noke oipiro touno tan nagui. Egu noke kene toi alai ikoo tulunge meragui. Egu maigim iko rice tee turuge meragu tounoke mara ropa tee loikene nke kaikai, loikene nke iou. Aposi loikenee lourumo paigoma choice an apakagune ikogo rice arugalei eree. Touno loi noke pogo <hesitation> bossing etamoi on opumgui. <hesitation> Tegee loikene <hesitation> pagoraito louromo ron rongaka egu ikoo rice an anekimo nagai kokigupa kugu, touno nagai tuu kotoi pegui ropa igikoga oguai oo pesiroo <hesitation> oguai pikiopoi piroo egu ako rakapa anapagoige salt koro karami porukoiprgui. Iko nagai tuu kotoi peguu touno mani kura ugui. <hesitation> Egu ikogo rice arukiro touno ropa petegui, touno ropa akogere oguai porukiro akoo saucepan kogotopiroo petegui, pesiro kupogigui, tee mm tege <hesitation> ako oguai mem meraguoipimo on omulusimo kuikom konukoi pimo kokorugui. Touno agigui iaa ouguai taa ama paigu toi on netosi, onetomino petosi. Eko oguai touno taa ama paigu orutoi pegui taa mani tapinee, agiguine ee rice koguoto pokuu toi iaa gere koguoto pokuu toi mani keraui, toi mau mani oipam. Ikogo rice tee mani kurapasi tee mani oipasi. Ikoo morilo kuraulo touno mani oiporogui. Eguu ikoo rogee loi koguotopino, iko rice on otukegui, touno an agigui nkaz koguotoposi, nkaz tagere oguai kokogui iko sinto touno mani, sinto touno mani. Iko agigui mm iko toi tege kopuotopomino outu otu kogim nagai nno goo kulau ii eguu ikoo noke kenee koguotopamo aike mugupa gere busy etagui, nagai tuu skel poi paroo egu aike mugupagere busy etagui egu iko rice ugupui, ikoo rice ugupagu ogo touno. Touno ropa petegui, <hesitation> touno ropa petegu <noise> kopiro ugupugui <hesitation> nagai solo iko saucepan nkeu apuu rasi riligoi pegui. Liligoipeguu egu <hesitation> mani regui egu touno mani kuraugu ogo kogi gupakugu nagai ee iom nke otaa tokigiroo egu korokarami into kopiro nau koi piroo eguu nagai apulegui. Apunito ako oguai piki opopoi pegui. Egu <hesitation> mani kulaugui rakapaguno roro <hesitation> pegui. Touno tee mugu tokitegu nagai ropa saucepan noikei gere ogo ropa upaa noikei touno ama ekenaa ropa taa mani tapinee. Egu ee sikurugoge, eee skulroge rice an arukamo ee, kama gere an anuka, egu iko kama, kama gere an arukagoi tee ama ugusie girai ege itamino oguai tou meraguoipagu iaa oguai touno meragaoi pagaa. Eee rice toi kogigupa kui. Egu kogigupa kugu toi, tegee itamino noke toi ropa ako oguai pikiopoi paigu apai ropa toi rakapai apagom. Egu mauneani apagoropio ee iom nke upaa tokitegui, tokisino ako amo aike ama ekenua touno ropa noikei tokitegai iko rice mani lolopeguingu, tokisino egu lolopegui. Ako saucepan koro apuu pasikoipino iko rice egu akoi upaa kopiro lolopegui asipakegu egu manirakapagugui. Eguu itamino nokege ropa petagui. Apaguo amo tee kogigupa toi oipogim. Egu ropa iko sinto tee touno meragu iko aike kogigupa oioipeguine tee touno meraguu iko tee mani kuraugu oi pegui egu ama ugusi ogo sikuru gere ee skel rice ama pupum pagu toi nkei. Eee skel rice toi ania pupum paguu toi ama nkem skul gere aposi. Ee brown rice mautou noke oioipogiguo mautou noke nopa aposi lee skul erogiguinoge erogiguoi iko brown rice mautou noke otoi pogigao. Ropa tee roots rice oito skel rice-rice ama oioipogiguo. Eee roots rice ropa ee skel rice omitorogu. Ee itamino tee nno tounoro toi complain etai tee ree lougai toi complain erogim. Toi apogim tee mau tee roots rice noke pumparo porukagu arukogiguine. Egu teege noke to alai iko ee meraguu. <hesitation> Iko rice meraguu ego arukalei gere nege apokui <noise> iko aike tapaia omi kaikai simo ogo ama ken kerugi gui egu ono touno nkagu kunkuraagui. Egu iko rice ropa toi upito korogo koguotopiro anukegu karaui, <hesitation> akoo oguai meraguoi pegui egu nnogo tee aike touno kerugasi aike tounoke ama noko apa koipe guine.

Arukalei onogaro paigoma gre tuare paigoma nko papa, mama, bubu, uncle, egu tee loikene unaruguine nko ropa tee rice oipalei in iourugu. Egu tepamgu tee rice an arugai egu ee rice tagere toum noke aparoo ee rice omitom rice omitom egu ee. Loikene ropa rice oiaipaguoi egu touno mani un uruguo, ee rice tee ama kuagono, amakua gonno an arukaguo tee ama kuagono tege an anekaguo un uruguo kuagono an arukamo egu tee nice nagai noke uotoparo. Tee rice tai ship nagai noke muakuro uro. Ama ee roikene epe buin nige un urupuine ee loikene ege buin nige un uruguine aposi. Eee rice touno noke regu eege paigo nice store gere nagai one cup toi two kinai etai. <hesitation> Iko aike sinto.